Raha <hesitation> entre ny fiteny sy ny eritreritra ndraika zany, misy fotoagna zany <hesitation> le raha eritreretin'tegna tonga de <hesitation> voavôlagna <hesitation> direct fa misy fotoagna ndraika raha tsy eritreritinao aby lasa voateninao tampoka de <hesitation> nefa koa ndraikany <hesitation> <noise> na mieritreritra karakory zegny an-tegna tsy voategny raha io.